Manahakan'izao moa ñy fandehany ñy toetr'andro a Brezily añy: Misy ñamindrozy añy ñy toetr'andro torôpikaly hita aminy ñy faritsy antimo noho faritsy avaratsy antiñana, misy ñy toetr'andro savana aminy ñy faritsy añivony Brezily ao, <shushes> misy ñy toetr'andro torôpikaly aminy ñy faritsy antimo antiñana noho antimo andrefa, misy koa ñ'amindrozy añy ñy toetr'andro alipin, hita aminy ñy faritsy <shushes> añabo noho ñy tendrombohitsy a Brezily.